Ma-i tiiäki tuust väega pall'o asju, aga ma arva, et sul om rassõ kassuq, ku sul ei olõq, kost <hesitation> ku sa olõt kõikaig olnuq samamuudu, sis sa-i tiiäki, et tõistmuudu sa kah ollaq.